Ñég he, ndu ufuuŋmate a ɓaali wiindi ma unwomma, umadama besnde, nda añiti nfurre, ubesndi ma. Bari nda gí unfúrima uu ggadi mbesndi filli ma, jeti wi wom unan wi ɓad, umanan wi ñaa, unŧagma hala ma ajetini. Ndu udasma giladí, unaman túm wédu ujoole, ndu utúm wédi ujoole usów, jandi untúm wédi uñúwe. Unɓúrma hanaa tti gaade heroor, hanti gaadi fan damba ma unyaa ndu uɓúrma, anan daftale, ummegesma añaani fis, unɓúrma hanganti wiloosi aa ttin ga a gí, angu ugeti wid, angú uboonje. Umana ŧuunda a gjoole, ndu usula ma mo a gjooli ma, agú uyeti wid, damba dambaa tti derensele a hí. Uman wosa uñaani fis, ujédi fŧafñi ma, fgim bo fmaafi giyaa añaanim bâan ma. A fmaafi unwosamate, hana adan ñaani, nda añaani fis, untúmma a gjoole, unŧunda ma a gjoole. Unyaanti fuŧaji willi ma undúbatu, fuŧaji wembe wi gí ngi gjande, gfuŧaji gjif ma ngi giinji ma gdaatu ngi gjaande, bsúm ma ngi njande. Unwosa hana adan ñaan fis, we wéeti uŧundamate umanan wosa, uwosama umanan sibir. Ndu usibirsibirma uyaanti gjooraŋ ma, gima umadan ɓalaga, uboonji ma umanan lot, ulotima usúmmati, unlotima ngi blúŧat. Flúŧat be begí blúŧat balla, bima húrn yaa bégi blúŧati bjaa. Blúŧati bjaa ma húrin yaa, a bjéŋ beebi bindastibi, a bjéŋ bembi bindastibi, binan bilot, a blotin bjaa, a blotim blúŧatim bâan ma. Umana lota a blúŧat bembe, hana dan gí ñe ma húrin yaa umadama woma, ulotima gboonje hana adan soli a flúŧat bembe andaatu.